शून्य, एक हजार, दोन हजार, तीन हजार, चार हजार। पाच हजार, सहा हजार, सात हजार, आठ हजार। नऊ हजार, दहा हजार, अकरा हजार, बारा हजार। तेरा हजार, चौदा हजार, पंधरा हजार, सोळा हजार। सतर हजार, अठरा हजार, एकोणीस हजार। वीस हजार, एकवीस हजार, बावीस हजार, आदि।